naam binessan dubet, naam afaan kulii bekuu, afaan woan kulia, malatin afaan kulii bedh <hesitation> baree atin ijemt woan atin feet kulii hindargetaa, amotuu binesin sii hinkarkaruu, biness affan bekitaa issan sihinkarkaruu.